סאו אויב מ'וויל מאכן די האר זייער גראד קען מען נוצן א קעמל און די וועג וויאזוי א קעמל ארבעט איז אז ס'האט אזעלכע צישפרייטע פלעסטיק האר און ווען מ'נוצט דאס קען מען מאכן אזויווי א גראדע טיילונג אין די האר ווייל די פלעסטיק האר איז גענוג צישפרייט צו קענען די פלאץ אז די אנדערע האר זאל קענען פאלן אויף די ריכטיגע פלאץ ווי די ווילסט זי זאל פאלן.